لما رحت أتعلم السباحة كانت هذي أكثر لحظة حسيت فيها بالقوة وإني واجهت خوفي، لإني كنت مرة أخاف من الموية، فكان بالنسبة لي إني أنزل في الموية هذا شيء مرة مرعب، وكان هذا أكبر مخاوفي، فحسيت بالقوة والقدرة إني أقدر أواجه مخاوفي.